Seakañiyave seiru iaraguiyave jaema jae serenii yave jaema jaiñoma <hesitation> jaeta supe iñirovaera seve seakañi iaragui erei jaeta supe tumpa omborivaera tumpa tekove omeevaera supe jare opaete mbae ikirei oyapovae toeya tumpa ipope tomee tekovekatu tumpa supe ikavi tomboaja iara